Ny <hesitation> anjara asan'ny tsindrimandry ndraiky zany amin'le fandraisagna fagnampahan-kevitra de entigna ho mailomailo zany amin'ny ankapobegny satria zegny tsindrimandry ih mety raha marimarigny fô izy igny, fô tsy kay ze fandehagny.